Au lebih hi nonton nai bioskop dibanding opera ndia karna bioskop ndia nai kota ia sone nai lipo Transmart jadi naindia na hatoli bauk a terus mamanak na boe mana'a terus film-film al boe Ita nonton boe manahik.